Nao fa mandeha tomboky raho. Ty raha agnaty kitapoko ao: isiako hane, isiako rano, isiako satroky nao fa mafana raho; le anovako satroko i.